<hesitation> lanɗan faa ley maayo ƴiwata, geeci too, faa ley ngirmu too. Nden non ton yimɓe njahata so itta ɗan. Huunde hayniinde. <hesitation> iɗun jeyaa e <hesitation> kulle fuu ɓurɗe haynaade. Sabi ndiyan kañun taynata lanɗan. So wiyaama lanɗan ley ndiyan iwata, aɗe anndi ana haynii.